Lafaoro zegny karaha boaty zay izy, lavalava zay o. <hesitation> Misy, misy mandeha courant, misy mandeha ataigny, misy mandeha charbon. Izy ka fa le mandeha courant igny, kafa branchénao courant io, misy firéglena température zay réglenao amin'ny température ilaignao izy dia mamay be eo. Afaka andrahoagnao gâteau na mofomofon-draha. Avake mananjeny ka le mandeha charbon na le mandeha ataigny fô atsofotranao koa charbon na ataigny igny. Izy ave mahazo hafanagna tianao igny zay anao vao mandro raha